Raha haiko amy fômbafômban-drô Rôiôm Onia ndraiky, irô tia migaka dite isaky apre midi, isaka folakandra zen̈y. Abaka eo misy la fety zay zen̈y ankalazain-drô, isaka fahadimin’ny fanjavan’ny nôvambra. Tsy azoko honon̈o tsara fa misy raha zen̈y ndraiky. Avô mankalaza nôely koa rô miaraka mihin̈a, karkaràha zen̈y.